Tə kə daŋnin ləbwon ɗaŋ a lərmi su ngəd kən məndi yan citu ɗaŋ ata yi gya kakanni wom caa nɗa ndər ta fi sati ko ta fi mbudkəni wattsəmai ciɗi ndər ca tsən ngəni amma daŋnin ba gon ɗaŋ wo fi mbudkən namboŋ namboŋ har zuwa wattsəmai ciɗi ndərəŋ sabo tu yanayi ɗaŋ mə tu gama wom ngai ko sake ngən lokaci daŋ mə tu gama wom ngai amma mya wutu kə ɗaŋ ata yi a mob ɗaŋni wusəŋ ngəni yan citu ɗaŋ atayi koni mə ta ya fi ti a gargajiyance mota ɗaŋ keke ɗaŋ mashin ɗaŋ to amma ka ri ka tli bauci tə yasəŋ amma ɗaŋnin da wuya a wumtu gon ca ri tə yasəŋ ca man bauci koca ri tə yasəŋ ca man puji ko ca ri tə yasəŋ wo tli ngobbiya ko ca ri tə yasəŋ wo tli kim səŋ sabotu ma tu canji ngən ta ngəni. Canji ngən ta ngəni kuma a lər ngəndi monda kə sauyi a rayuwa wom yawon a lər sauki ɗi namboŋ a lər ngal ngən ngən tas ɗi mbətləm rayuwa ɗaŋ ata yi kuma yi səŋ ngən kə ken atayi ngai amma mya yel ku tuŋ kə ɗaŋnin yi səŋ ngən kə mən ken a wur mɓani sabotu zaar yan yir ngən a tas wos wo wul ngə tu kya ɗya kə fi tən ni mə ne ba kə yir ngər won ɗaŋ kya ɗya kə fitə mə nəŋ so ba kə yir ngər won ɗaŋ ka ɗya ka fu tuŋ shi ya sa mə gomace rayuwa ɗaŋ atayi tə kə ɗaŋnin ɗaŋ atayi ko kin ngaa ngə nu in kya wum caa wutu gi nə nu? ko nə nu wo shin ngə a ləb won ɗaŋ a kamata kuma ka tli ka su ngə ɗi amma ɗaŋnin kya cim ngaa ngə gon tu kya shin tə wo wul ngə tu kya ta tə ngən gə ci ngən na? kya fitə ni mə ne? to yan cini ngər won ɗaŋ mə tu canji a rayuwa wom kə ɗaŋnin tə ɗaŋ atayi shi ya sa mə wul tu gara rayuwa ɗaŋ atayi tə ɗaŋnin yan cin ngər won ɗaŋ ma ɗya ma fu ngə.